Adin'ny enina akeo zaho a mandry andro andro alina, de <hesitation> fiheverako ananjy a, <hesitation> mety adiny valo akeo tokony normal amin'ny olombelona raika mandry, fa nenay zany adinin'ny enina akeo za no tegna mandry.